أكمل هذه القصة: في أحد الأيام، كان هناك شبح يخاف من الظلام كان كلما جا وقت المساء، بيتخبى في بيته المهجور ولا يجرؤ على الخروج في أحد الليالي، سمع همسات قادمة من مكان بعيد، فأصابه الفضول وتجرأ للخروج اكتشف أن الضوء يمكنه إزالة مخاوفه، فصار يضوي الشموع في كل زاوية، وصار لا يخاف من الظلام بعدها